Otlar ko'proq tezlik va kuch uchun rivojlangan, eshaklar esa chidamlilik va kuchga e'tibor beradi. Otlar odatda yuksaklikni va ko'p ishlarni bajarishga qodir.